قبل ما اني اشتري سيارة او دراجة نارية اتكون مستعملة، اول شي راح افحص المحرك ايي- ثانيا راح افحص اي نظام الفرامل بعدين راح افحص الأطارات ايي- راح افحص هيكل السيارة او الدراجة و ايضا راح افحص الأضواء و ال الأجهزة الألكترونية و فد شي شكل مهم هي انو اني افحص يهذي الدراجة او السيارة عدد الأميال.